गुह्तन्ग् कलार् एब क्रीन् कलार। मुन्से गन्सेनि कलार् ननि सिने जातर् उसने। भियो मुन्से हाग्र ब्वदि फ्रेश् ग्रस्स् अर। स्प्रिन्ग् नि मुन्से प्व सिगन्सेनि खिलिनै नि मुन्से कलार् नवि। भियो मुन्से बोइबु मिन्क्सिअ। एब बोइबु मुन्दन्ग् न मन। भियो मुन्से नतुरल् अर। गुजेन् अर। फुल्ल् ओफ् गुदन् जन नि मुन्से कलार्। भियो ग्रोव्थ् अल बलन्चे नि कलार्। फेरौअ इकुसुसुम् फुल्गुऐ सिनै। भेत् गुह्तन्ग् कलार् न सुन्ग् नि जयौम्। गुहेत्के हुन् कुले सुन्ग् गुह्तन्ग् कलार् को नन ननि गुजेन् नै मने। नरेन बियो मुन्से नतुरल् सिने कलार्। अन्गि कुले औ है गुह्तन्ग् कलार। हाग्र ब्वदि अर फ्रेश् मेस् धन नै। सुन्नै पेक्।